Ny fomba fiasan'ny bagety de afaka <hesitation> ihignanana paty zavatra maromaro, mazaka zavatra maromaro zany izy fa tombotsoa ny foagnarsety ndraika ôhatra hoe ignanana paty izy fa soa raha kely foagna zany azonao amin'io ohatra hoe paty kely foagna sorehana amin'iny na andeha angalanao hena kely foagna asofokanao amin'igny foagnarsety igny fa ampy de ilanao kiso ndraika andeha anapahanao zavatra vaventy eo ambony lasiety akeo izy